Aminay boka hidinmb- raha zany lakile vachette lakile vachette raha zany, karazana regny <hesitation> fagnodiagna varavaragna le akôtro <hesitation> aroso mandeha alok regny raha regny zagny kofa araha zany kôfa antoandro regny kôfa tsy azonao antoky koa na raha misôkatra varavaranao ke hidiran'ny ologno mpangalatra anao zany agnatiny akao magnidy raha io hidingy na hidina lakile na hidina amy tagnana zany mba tsy ampisokatra le varavarangna zany mba tsy idiran'ny olo tsy azo antoko.